ⴰⵔⵉⵜⵡⴰⴷ ⵀⴰⵜⴰ ⴰⵏⵣⵉⴷ, ⴳⵓⴷⵍⴰ ⵏⴰⵢⵔⵜⴰ ⵜⵉⵢⴰⵜⴰⵡⵉⵏⵉ, ⵉⵏⵜⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵏⴰⵢⵔⴰⵡⴰⴷ ⵎⵉⵍⴰ ⵏⴰⵉⵙ,. ⵢⴰⵙⵉⵍ ⵎⴰⴷⴷⵉ ⵢⴰ ⴳⴰⵔⴻ ⵜⵉⵢⴰⴽⴼⴰⵔⵜⵉ, ⴳⵏⴰⵣⴰ ⴽⴰⴼⴰⵔⴷⵉ, ⴳⵏⴰⵣ, ⴳⵓⴷⵍⴰ ⵏⴰⵡⴰⵏⴷⵔⴰ ⴰⵔⵉⵜⵡⴰⵀⵉ,. ⵢⴰⴷⵏⴰ ⴰⵏⵣⵉⴷⵉⵏ ⵜⵉⵢⴰⵔ, ⵜⵉⵢⴰⵏⴰⵢⵔ ⴷⴰⵜⵉ.